Tape puku, kuae tapeko jae avio reta oveve ojo oiko vae, ani ogueyita oï, kia nunga tetapeyae jokuaerupi ojii vaera jaeramiñovi kuae tapeko tänta oyeapo esa jokuae ogueyita jee vaeko ipoi jare jokuae tape ovoita guinoi jokuae ipoi vae <hesitation> jaeramoko mbaeti ipuere oyeka guinoi jetavi señales reta ipuerevaeravi avion reta <oj> ojii jokoropi